Charito farko ma zaba tiyeu mwembo witi wi moreche, dike bwi ma to mwembo tieu, mwembo wi ma tika liti bwi bi bwe nifire, don duk dike mwo matiyeri dole che kange mwem, don duk dike mwo matiye ko muki yangfe yamun nyeri mwe nuwa muki dulomeh to mwembo wi moreche don mwembo, ma tikaliti bwe mwo ki yanfe ya mwon tiri mwo ki dilomwe, to mwembo mwo notiyeu ne tikaliti bwimo ma dike ti daten kila kila, wi mor dike mwo to ma tumwembe, yobecheu ma tutiyeu duk nagendo mwo matiyeu yanzu weri tiyo yilam na dike a yok mwen ten bikwanti, a nenen kuchan bwiyekti to, wi mor dike ma tutiye ma tuten mwembeu, don a ma tikali, chi wabkonti yobeu kuma an kwabi, don lokociyo wo tukatini beboweu bowe ma nagen ki mwem kange tee, kuma lokocindo, shiro chi boranumbo ki kulen zamanieu seu mwen bo wi tiyo wi, to wi mor dike mi bou ken a maseyimi tinda tuka tinim dike tukatinen mimbo maneu, ma ma min bwe taka naw yeu ma tu mwembeu mwembo tukamim ma nagen do chiko, to yobe cheu cho mi tuten tiye tiyo wo non chari an nyok mwon ten bi kwan bwiyer an mamen tikali, duk dik ma yo kaberi dike chuwo an tikange, yobecheu, no mwon yakenti fiye na irimdo wo yaken tiri tukatininbo mari, chi yambo dike kage chisoti ki nabirue, nabireu cheu cho wo kwama neche nakowo, no m, ani mwo chatiri mwo fiya nako fe mwo fuwan tiye mwon man kibi kwon bwi yer mwo yanti fiye to tiyo kange mwem bo an nennen bikwan bwiyer wuro ko mwo ko muki yan kuma, ko mwa ki yang. Biten tingobe ko mwo ki yang, <hesitation> lodiya ri an nenen bikwan bwiyer, ko mwo kiyang lochungo, don yila mwen na kuchan bwiyek, kuma an nenen dike wuro daten bwi mweu no mwan yakenti nyo mwenten bikwan bwiyerti kuma ko mwo nuwa bo luma mwo fiya chi bwi mwori tun da mwoki chayeu, mwo to mwo yari, nobtu wuro ma tikali tiyeu neche bikwan bwiyerti, to yobecheu. Tiyo dikero wuro daten, min bwe banhinge tu tiyo yo kab dan an yila men kuchan bwiyek an yila men tikali an yil men dike wuro datene, to wi mor dike mi tu ti m tu then mweme don chiya mamen tikali rayuwa mi an ma men tikati dike ma yo kabe, don filangko ma yo kabeu no mwa fiyabo bikwan bwiyerdi mani mwo mati, dan dike mwo mati yanzu weri dike wuro yilam chariye mami ri mani mwo mati, to wi mar dike bitine bou nwobi dena churanka chari keri bo yilam. Bo yilam na wo nyo wura bori ta bibeiyorin windi mwo nuwa ki bwe ya ku nyilongeri chiki bibwi la bibwiri, nye bo kibibwi ye ache bati bi bwe ba mwem, dole bibwiye ke bwiri ai bwe an fiya reshi lafiya more che, to dakako bwe da nuwa bo luma nawo nye a yati ku nyilonye na wo nyeu yila chinen bwi che man ki kuchan reshi kucharnko mani bwicheu cho reshi tiyo kange mwmbo mani cho noreu, to daten no cho fiya titi kange mwembo chi ti noiri ko chin da cho nuwabo luma cho yati ku nyi nanye, chan fiya bwicheu kwami kwami, ne cho bi kwan bwiyerti nechi dike wuro dateneti, daka ko na toktiye cho kwiniri cho nuwa bwi cheu kamar ne cho bikwon bwiyer amma no mani chi fiya mwembo kange tiri dike wuro mani a necho abin nan filang ti, ka binche, reshin filang ke mani necho tiyeu wi mor dike, dire wuro yilam na kucham bwiyek chek, kuma dike wuro yilam na dike a tikang chotiye, dike wuro yilam wuro ko cho tim feri yila chenen kucham. Don bwe banjinge nyi nen ki kuchanri cho, kuchari bikwan bwimwero dike ko mwantim feri an tikang dume mwe kange dike mwo yo kabeu, to wi mwar dike mi mo tokmeki ti kange mwemcho dike mi zaba kuma an tikan dike mi yo kabe, an tikan fiye bo ya tiyeu komo ki yang, yamo do bifimer kwaamar no mwo chabo ti mo nobo mwendi mani mwo tokti mwo yatiyeu chi mnati na wo mani mwo nuwati to wi mar dike duwen no monto wuro mami chiye chakati mani chiya noka mwemeri bwenta no cha no yombidobri mo to tindi tu mwob ken feren no chi mau dike kangebi duwar di tu mwob ke feren, daten no mwan chatitiri mo tim ki kuchang bwiyek, no mwentiri mwembo nyokchenenten bikwan bwiyerti, ko chi ya tiye, kuma ko chitim fere ne filangti yambo chi yati yeu kuma kosi timferi ne filang ti yambo shi yah tiyau kuma anne so bikwan bwiyer dike cho maneu, tiyo a nung chenen ti yeu cho lokoci wochi da bibwiye kicheu ko bwatiye kwercho chiya yatiyeu chi keri cho to bwi yalen chiruti dong dong, amma no ba tiri chiya boutiyeu bamwem batiri, chiya boutiyeu ba bwiyale ba dike kange bwicho to dike wuro an bochinen ki bwicheuman kbi kwan kuma mani a tikan choti.